أفضل أن أبدأ يومي بفطور صحي, مثلاً, مثل البيض مع الخيار, أو مثلاً الشوفان مع الفواكه, ويعجبني أيضاً أتناول الزبادي مع العسل والمكسرات, وهذي أكتر الخيارات اللي تمنحني الطاقة والنشاط لأستمر فيها من بداية يومي بشكل جيد جداً.